Sicürament i animai a prövu le emusiun, sicürament a prövu dë gioia e a lu stesu temp d'rabia e pöi al an, a prövu sentiment d'la fam comuncue ch'al e co ëmpurtant e pöi d'auti pensu pa, suma suma bastansa bazilari cume coza